aspiratɛr bɛ'a bebian ho a manzi nɛ anɛ we vɛ nu'uwan han nu'uwan bewobe nɛ nu'uwan obe ma dɛmu <hesitation> wa zun'i ma wa salon na yorɛni tua mibini a nicoza zona bɛ a boni a cire hibɛ boni um don oyi doho ho lave ho aspiratɛr o doho aspiratɛr mi toho aspiratɛr we vɛ ho non'on wian bewobe nɛ a pusiɛr hɛtian tapi wa oyi doni mi don'on ni ma ani ma mu pusiɛr ra so ni ma vimu pusiɛr ra so wian a ho le o'omu ho ɛnɛ